أكبر مشكلة نواجهه فيها هي التغيرات المناخية، وهي تغيرات كارثية لإن تأثيرها على البيئة بيكون كارثة، وهي بتكون طالبة التعاون بين الدول وتكون طالبة التعاون الدولي بيش نقدروا نواجهوها.